L’Italia, la Francia, la Spagna, la Germania, l’Inghilterra, l’America, l’Argentina, u Brasili, la Cina,u Giapuni, a Mongolia, l’Uzbekistan, l’Iran, l’Iraq, a Svicera, Shqipëria, Kosova.